Eme cara kao nio olong parut di. Poli parut itu nganceng cero one api, kut nganceng pande serundeng, kudu enak kudu mecik nganceng kole tamba agu kecap ce koen, agu kudu mas hia tamba agu nggurus. Nganceng kole parut terus emi wae'n kudut jadi santan one ute, one nakeng, nganceng kole campur one rebok biasa'n itu khas makanan daerah manggarai campur one rebok terus, goreng lite sampe kecoklatan.